Ngjyra e argjendt <hesitation> ma kujton <hesitation> m’i kujton njerzit ujq për shkak se plumi që i hin njerit ujk, duhet me kon i argjendt në mënyrë që me e myt. <hesitation> po gjithashtu m’i kujton edhe do bizhuteri t’argjendta që jon kogja femnore <hesitation> zingjirt e dorës t’Pandorës.